أنا راح أفظل أني أكون لحالي ، لأنو في حاله وچود عدو أ <hesitation> هذا راح يخلي في توتور وصراعات تزيد تزود من صعوبة الموقف ، <hesitation> بينما أني لحالي راح أركز أكثر علي كيفية أني أنچو وأفكر في خطط للخروچ مثلاً من الچزيره ، والعزله عامتا تعطينا <hesitation> فرصه للتفكير بوضوح.